Faik esa meo nade luna ana hele na rantai ajain esa nai ndia gudang dale. Rantai ndia nanu permata mengkilat boema luna losen rantai ndia neu mata panan boema rantai ndia fe luna kekuatan ho bisa kokolak no hataholi la.